Nyapu tuh ya nyapu kotoran nih mau yang di nyapu kotoran yang di dinding yang mau dibawa kek yang dilantai itu ya, siapin pengki jadi gampang tuh kalau ada pengki, jadi kalau <hesitation> kipes kipas matiin tuh kipas jangan nyale kalau biasanya kalau anak sekarang ya nyapu kipesnye <hesitation> kipasnya nyale, udah atuh yang di sapu-sapu yang di berantakan berantakan jadi galaunya nyapu kan tuh ya kita buat kebersihan kebersihan kan sebagian dari iman kita tuh apalagi mau salat kalau bisa jangan ada semut kecil aja itu nggak boleh sebetulnya jadi kalau kite nyapu ya nyapu dulu nih dari pengki deh intinya dan pengki jadi setiap taruh pengki separuh, trus nyapu lagi jangan dikumpulin kadang-kadang dikumpulin datang angin brak udeh tuh, buyar semua lu nyapu sampai setengah hari juga ga kelar-kelar sama tuh kalau nyapuin dinding juga tuh, yang penting jangan lupa hidung ditutup tuh karena dinding ya sama kotornya sama di bawah sebetulnya cuman terkadang kite enggak suka lihat tuh kalau yang dinding ya kita fokus di bawah aja di atasnya jadi kayak rumah hantu itu, kolar kolarnye banyak banget biasa manfaat sapu ya gitu deh buat dinding buat, buat di bawah ya yang penting kalau nyapu ya itu deh pesannye ada pengki aje.